نخيّر ناكل البطاطا و فـ و في الحاجة لحلوة نـ ناكل الشيكولا لاخاطش الشيكولا ما نملهاش مهما كانت بأي أنواعها بأي أشكالها. و البطاطا تاني <hesitation> سواء مقلية و لا طايبة نبغيها بزاف علابالي ما نملش منها.